जो हमारे बगीचे आ तेंदे कम से कम भी दो से जादा परजाति के पड़े हां। आम और केड़े और शगुन हां। अमे सबतांदें सिचाई करु।